Mmm. n a naiga hú ho o on. ta ngu liñón yó naranja yó ho o on. ti kayá yó, dichí najan una una ihaga ho tikahua, tikahua hiatán ta na diga ngu tikahuayó, chí dikan hiatí ta ku kadaó davidii tí, ta aku kadatio tikuii kó xhín ti kahuayó, aná tatioti ini tiayá ano anretuti no nruchí ta ho o on. xajan tá noi ta adi kininga tikahuayó.